Baasakure bii kuteyefo n tari lɔgesi'a ti la kɔ'ɔm dɛna nimmu'urɛ yele de'e a chain la, dikɛ kɔba nyaa dikɛ brakes ɛɛn hɛɛn. Ba tuni se'em de la, fu san niira zi'an la ti ba yi'ira ti paddle la, chain n velegeri vɛ'ɛra bii data kɔba duma la ti ba kina. Fu san le yeti fu ze'ele ti fu gi brake la ve'e. Wire la n boi brake la puan tɔŋera kɔba la ni lɔkɛ kɔba la mɛ ti a zɛa ka kina ɛɛn hɛɛn.